Ngaherë di si të më bësh të qesh kur jam i mërzitur... Faleminderit çë sjell gëzim në momentet e vështira. Ndjeshmëria jote për humor është vërtet një bekim.